ممكن أزور المعالم التاريخية الموجودة دحين، وأقوم بزيارة -ل- أشهر المواقع التاريخية الموجودة، <hesitation> وأجرب التكنولوجيا القديمة مثل -ال- الهواتف الأرظية أو الأجهزة القديمة، أتبادل الأفكار المستقبلية بطريقة غير مزعجة مثل التكنولوجيا الجديدة ، والحركة الإجتماعية.